Üteldäs, et iisliq ommaq väega jonnakaq. A ma-i tiiäq, kas nä tegeligult ka ommaq. Hobõsõq ommaq sääntseq väega kuulõkaq ja rahuliguq ja tüükaq ja sõbraliguq. Aq iislit piät vist rohkõmb kuikiq taltsutama ja ja nä nakkasõq vahel vasta pun'ma ka.